צו אפטיילן די לעבן פון ארבעט און די לעבן פון דער היים דארף מען קודם עס אפטיילן ביי זיך אין די מח, וויסן אז ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, צוויי עקסטערע ביכער. מ'עפנט אויף די ביך און מ'עפנט אויף יענע ביך. אויף מ'דארף וויסן אז ווען מ'שטייט אינדרויסן פון די טיר אריינצוגיין אינדערהיים לאזט מען אלע ארבעט אינדרויסן און מ'טראכט נישט פון עס, מ'לאזט נישט איבער קיין קליינע זאכן צו טון אינדערהיים, מ'קוקט נישט אויף גארנישט, מ'טוט נישט אפילו איין קליינע זאך ווייל דאס גייט מאכן פארנומען מיט ארבעט. מ'דארף עס לאזן עקסטער.